די בעסטע וועג פון שניידן די נעגל פון די פינגער פארזיכערט דורך נוצן א נעגלשניידער באט קיינמאל נישט גיין ביז די עק, אייביג לאזן א- איבערלאזן אביסל נעגל אזוי שנידט מען קיינמאל נישט אריין און פאלאווען- נאכגיין די שעיפ פון די פינגער.